Nah ol kilangi nah u sasam <noise> o- ol kilangi nah u longon, ol lan kating onep numai sasam apol reh, eh sait ning nah diat turting an long, ap ol nos pas ngam tok baran gang, o- ningan taem nah bhelal tok rumai sasam imilau, <noise> ol tun sah tok pol lalapang tin lon iah ap nah khel korkor ap el buruk khol sen ap- ol- iasi ap ol rup alon tok baran popol ap, tok sah nah aning el ragai u- ol ar lapong, parani tar ep atatat an loni pol lalapang ning ap ol rup lon tok baran popol nah i lalapang ap ol pol arop u- ap ol parai sur ep sinoh on el, rangu tingsup. El- ol kilangi anigau kating onep bakbak inep taem sen ap, ol kimsoi ep baran na aning lakam machiep pol lalapang.